हव बता तोके काबर सलाह चाही। में तोके सलाह देहु तोर सब बात सुनहु। फिर तोके सलाह देहु ते अगर मोर सलाह। मानत हस तो बहुत बड़का बात है। एकर बर ते मोके सब बता की तोके कोची बर सलाह चाही। अउ मोर सलाह नहीं जमहि। तबो बताबे फिर तोके कोई दूसर सलाह देहु।